Ñiibi njahdata ko pelle pelle, galleeji galleeji mbele aɗi mballondira, aɗi ndeena ko'e majji. Ɗum ina walla ɗi no feewi e mawninde ɓiɓɓe majji. Tawi ñiibi keewɗi ina ngondi, ɓiɓɓe majji ina kisa ngati kullel hay gootel suusaa arde wiya ena sonnga ɓiɓɓe majji.